يعني بنشجعه وبندله على الوصفات اللي هي ممكن تفيده و <hesitation> ان هو يركز على الاشيا المسلوجة وانه يبعد عن الاشيا المصنعة واللي فيها مواد حافضة اللي بتضر جسمه وبنحاول نساعده بنوقف في الكوجينا سوا وبدله على وصفات اشي يكون طعمها حلو. وكمان بتكون صحية ومفيدة وبأكد عليه انه ما يجرب للاشيا اللي فيها مواد حافضة